Ali wanɩ kʋ naxa mʋɛ kanawali nawalɩ naɣa gana nʋ naɣa benɛ mʋ naɣa kodiɣʋa mʋ tatali ɛla wanɩ lakʋ nɔ naɣa nʋ awʋtie li kʋ wʋdʋ afrika nɛmɛ kʋ wafɔ naʒo nʋ afrika mɛ gana la ɔlɛ alɩdɩ bʋakʋ abʋɛ naxɛfɛ dʋ fʋadʋ mɛ anʋvlanɩ waxɛfɛ tʋ wa natɛ awʋ <hesitation> ɛsɛmʋ bɛ gbatɔɛ lakʋ waxɛfɛ kʋ wetsika ba ɛfʋanɩɛ kʋnaxa benɛ benɛ la ɔtabɩ tsikɛ goo mʋ awʋfʋɛ nʋ ɛvɛke bʋakʋ wʋdʋɛ benɛbɩ abʋɛ mɛ naxɛfɛ fʋadʋ mɛ anʋvla ke nafʋayɩ lanʋ ʋdʋ kʋwaxɛfɛ mɛ ɛdiɛ bʋakʋ natsixa nʋ bʋrkɩna lanʋ mɛ nɔ nanʋvla la waxɛfɛ bʋamɛ ɛfɛ tala niyaxa nima ɛsɛ layɛ nimatsɩ ʋtsʋ nɛkplɔ bʋa tʋ newɩ lq nakɔsʋ nʋ ɛfɛbɩ abʋɛ bvamɛ ɩtɩ nado kʋ netsi tsikaba dʋ nadʒatɛ wli dini bʋakʋ nakʋto xamʋ ɛsɛmʋbɛ ayʋ alifʋɛ aliɛ nɛmɛ netsɩkɔba dʋ lakʋnatsi bavanɩ natsɩba todʒɩ kʋnya vanɩnika ɣa tsibɔxa wɔ ɛsɛmʋbɛ ke nɛsɛmʋbɛ la ɛkʋbʋɛ di lakɔlɛ ɔdesɩade ama la mɛkɛ dʋ yamʋvɩe kɔxɛsɛmʋbɛ kɛ.